Iyó kuá xeen nu taka in nté ja ó nu ka jó ya iyo nu ku nté tráznu, nté priscú, nté kuán, nte kua'a iyo nu kui manzaná, in pera, in tikuá in <hesitation> in lima in in ntokó ntokó íñu, <hesitation> in ntokó chinko in <hesitation> nteé tijnú, yoó ntií yuan ntí ntaka nte yuan ku ja ja ja nio ntíí yuan ku a jinta na kúu in ntika in in nani un taka nteé ja ja ja nu ñuu nti ntií yua kua jinidá ja iyoyá.